Jue ts'ey kyanë mtse'ey myëk okëp, në ko'o tse'ey myëk okëp manytë në myoj wi'isëp, në ko'o në myoj wi'isëp manytë tse'ey anë bujëp, në ko'o tse'eya¨në bujëp, manytë wa'atëp nyë myoj wi'isëp, në ko'o në myoj wi'isëp manytë verdura kujëdëp, në ko'o verdura kujëdëp manytë tse'ey ji'ib myaj kanëp jaduyë.